كنت هفضل العيش في عالم خالي من الجريمه وده لأن لو مفيش جريمه هحس بأمان اكتر في حياتي اليوميه سواء في الشارع او في البيت وكمان العالم الخالي من الجريمه هيخلي الناس تعيش حياة هاديه من غير قلق او خوف وده هيخلي العلاقات بين الناس أفضل وهيزود التعاون والمساعده بين الناس في المجتمع